Neɗɗo no potɗaa alkadara e metti fuu, aɗa haani tawreede hakkille, yaafa, e muñal e sawraare. Ɗun tan waawi faabaade ɓernde, ƴaɓɓinde ko heɓi ɗun fuu. So wanaa ɗun neɗɗo wakkati nde mettaa ndee <hesitation> yiyataa kulle kuurɗe.